Til, inson fikrlarini ifodalashda asosiy vosita hisoblanadi va bu fikrlarning shakllanishiga ta'sir ko‘rsatadi. Fikrlarni aniq ifodalash va ulashish imkoniyati til orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun, til cheklangan bo‘lsa, fikrlar ham cheklanishi mumkin.